Ɗɔɔ bȧ mùŋ donȧŋ nɔ̀ŋ kɔɔyɛ mùŋ yaȧ gùùyè jɔɔ ɗɔɔ bȧ ke suuɛ̀ kium hɔwɔ. Sèè ke suuɛ̀ hɔwɔ̀ùm, wɔŋ tùwa bȧ yaào, mùŋ kɔ̀à maŋ ka maŋ gùȧ ko nɛ̀ŋjèla wii tɛ̀ɛ̀ kaiŋ maŋ ka maŋ kpȧȧ maŋ tùwa bi, maŋ tùwa bi nyɛnɛŋ e nɛ̀ŋjèlaȧ e jòyȧ, maŋ wuŋ maŋ wuŋ maŋ wuŋ hìkȧ siwè tɛ̀ɛ̀ kaiŋ, maŋ kȧmè wɔŋ deè bila wɔŋ yèɔ e ninaŋ fè wuŋ lɛ, maaŋ dèkȧ, maaŋ hàà e gòòɛ maŋ dèkȧ maŋ ngȧȧ ka maŋ tomo.